Já láh áh bu báh ain naum chiá éh có cocina joh lau-lau ñi laig li laig, lau cucahara lau tenedor vaso jáh la áh la joh, joh main tsá lau ñi laig main tsáh tó lau ba éh ti tsáh muoh tsá úh ñih lau máh mju tauh joh ti-ti-ti bá no éh-éh áh ain naum tóh lauh bu puo joh áh jó áh jó tó maig tó ñi laig déh jóh lau vaso maih tsá tó bá éh aum chía shiu tsoa müh rohh lauh bá éh ba main kiéh aig áh to aih vaso, óh cuchara do gi cu-cu cuchara óh mein nauh tóh báh main éh quie óh saí saíh naum uh ñi chí báh muoh íh oh chai búh jóh main tó cuchara báh éh faí naum báh éh mü, mü ain nau caih naum có cuchara do fai naum joh bu do gi tó aih chía gá láh úh ñi chi oh, men naun tó chí uh ñih áh-áh la go tó aigh buh, joa áh au záh aúh fé auh cóh muoh tsá lau uh ñih de-depende shiá la taih lau bá ma ba meih nau tó có auh máh shiu lau sopa éh ain naum quie ziih shiu bá no eh ziih shiu, pe bá no mein nau tó có auh feé gi shiu áh, áh main tsá tó lau záh müh muo shiu tsá mole, muoh tsá pozole jáh la áh la joh áh jo main tsá toh áh-áh-áh uh ñi kóh lá go oh. Óh shia la zaih de cuchara kóh la góh cuchara kóh gi záh cuchara kóh wi main tzá to faí tzá uh ñi chá kó áh la joh cuchara áh kóh main tzá toh, la oh jo záh oh tsih chih no máh áh mju, máh mju ain la mui auh bá no éh ain nauh mu ja la müh la joh tóh jo main tsá to chih jó uh ñi, uh ñi, muoh tsá café main tsá tó máh café zaih café auh zaih téh zaih. Já la áh la áh la joh báh muo aun tsá laih áh tóh oh main tó áh-áh tau ñi la jóh. Noh no la jo oh main tsá-main tsá raum tsá uh ku oh muo loi auh ba no éh ain naum tó shia la sai dé cu aaig mju búh, bu no éh na raum jo siá la sai jo chai joh chaa noh no oh ku ku loh mju cu la chiu réh áh jo main tóh ko raum tsá uh ku kó raum tsá éh oh fu cháh ain tsáh jo-jo re jo ré aig mjuh.